Ny toetra, ny toetra sy magna-paharoa agnanan'ny orsa zagny da ny <hesitation> fihignanany hany tababe mandritry ny fahavaratra, de igny zagny a karazany reserve avao koa zagny igny satria ny gn'andro manara gn'hasiaka be igny, da rehefa magnara gn'andro da mampiasa igny hanina nangonina nanomboky fahavaratra igny amin'izay izy, mampijojoso anazy.